Teleskoop om põhimõttõlisõlt suur <hesitation> läätsi süsteem. Ja läädseq <hesitation> sis <hesitation> murdvaq valgust niimuudu, et <hesitation> kõik kavvõq objektiq tundusõq suurõmbana.